Pop Ice macarana no es batu tao leo blender tambah loe basa sona blender ho tuang lo cup untuk ninu.